संख्या तीन खिमा किशंग माना चयिकु ओमस्की ख्याल हुझुई बच्चा की हुजु संसारो सात समुद्र महासागर तोष, सात महाद्वीप तोष आई हेटे तंग किशंग ओबोल महसूस क्रयामो तंगेस हजे ले लोच्य की ग: किन्नु चुक्शिम तांगे सात समंदर पार लालन बब्ब टोक। मतलब की बड़ा मुश्किलस किनु चुक्शिम तंगेस बब्ब टोक, की आँग जिंदगीऊ ना खास तौई दोची बब्ब टोक। आई हुजु हिसाब्स हजे लोच्य की हजा तग संसार तो की होजो सात महाद्वीप तोष, ई महाद्वीपो हलेसके हलेसके में नितोष सुनचेनो बच्चा।